Piigli mõsus om kah vajja iks mõsuvahendit pruukiq. Tiit mõsuvahendigaq piigli kokko ja nühit tedä tsipakõsõ ja. Ku saat, sis kuiomismassinagaq, kui eiq, sis salvrätigaq saa kah ärq kuivadaq.